في عندك عدة طرج، بس إذا الكتب مرة كثيرة عندك نجيب المكتبة اللي تكون مثلا من أول الغرفة لنهاية الجدار، وأبدأ رص الكتب، حجتك أتأكد إنها تكون بعيدة عن الجدار، عشان لو في حشرات أول شي، أتأكد كمان إنك تو- تهويها بين كل فترة لفترة شيل الكتب والصحة أتأكد إنه فيه تهوية عشان الكتب لا تتعفن أو يصير الورق يصير له أي شي، وبس.